Pues ra gyb gy ni rxyw ni par este kuchenu ra, nueno ra mas que nada ra- ra este ra <hesitation> ra ni rdaw un the val gyenka ni ah pues langy the txi guny guandval tchí langy, nii ni rxyw gackni par queity xiýni, par agaldyw runy ztogy, par gy xiywny ztogy, rhë ni ryw ra mas que nada pues langy ni tchu ra ni rdaw’nu ni riancká ráte ra ni riancka, tanto ra nax’y ra- ra th <hesitation> ra verdur’e ra, <hesitation> ra verdur’e gy, aparte de tchu ra ni pues raniini pues zack gysyw este ni gýew’ah par gack nal ni dóhgy, par gack nald ra ni gýew te tchi gygaldyw ni za tiemp gal-ndah pues gustyas ryew th ni nald’le rnii un pues ¿xini na ni nald’e gy ah?, th cervez’e th nii ni ná gustiaz rye txi ndaa ckayunu cham tchi gydyenï lany gýb-nald gy’ah, ¡azu!, gustyas riuten ¡áh!, tchi ni rnii raba, niz gá paza rdëdny gëny bmiety, ra nii nany par galdyw ra cos, gulá gack nald stoo rani, lany gagy ryw gëi par gydieny tche ni lo th niz nax’y gyéü, bueno par nii ni rackne gýb ni laa refrigerador gy danëen.